<hesitation> Ny nagnanôvagna taratasy zao <hesitation> maro be ny mahay fô oe avy am kankazo, fô gny tegna nagnamboara- ny <hesitation> avitagnazy, totoigny le v <hesitation> poudre kakazo lay oe poudre kakazo azo <hesitation> igny amzaio <hesitation> potsehigny tsara fangaro de igny amnjai rah ôhatra oe vita zay de atapy, de izy atapy igny misy <hesitation> etapy maromaro koa andalôvagna de azahoagna anle coulerany fotsy.